Kua mƚmba kastore jei supeva reta täta jeia iouere vaera jembia oipƚ vaera jaeko oyajƚa ƚvƚra jare oiguƚruvi ƚvƚ tätava jare guƚroatavi jembia reta jou vaera jokua guƚroike guƚra japƚpepeva jaereta oyapoape jukurai jaereta oparaƚkƚ